<noise> Jaji manuq. Iye manuq e ko meloq missengngi niga punnana biasa ero biasa telli malengngi anreang. Jaji ero punnana biasa ku eleq-keleq, biasa nalengngi bereq ato barelle. Jaji ko bangsa fura biasa telli fan- iye- fanreang, <noise> biasai cemme aga aya manuq ede. Ja- jaji, ko bangsa tangassoi, biasa i relap- <noise> iyallappessangngi ku bangsa tangassoi. Jaji ko bangsa arawengni aga, <hesitation> ifattama ko kandanna. Jaji makkorode- makkoro manuq e kolo missengngi ningga funnana.